من وجهة نظرى أشوف أن أكبر مشكلة تواجه العالم اليوم <hesitation> هى التغيير المناخى، التغيرات في المناخ ثؤثر على الزراعة توفر المياة وإرتفاع مستويات البحار، هذا يؤثر على حياة الملايين زيادة، وكمان عندنا زيادة الكوارث مثل فيضانات وجفاف وبراكين بتسبب معنا <hesitation> معاناه كبيرة خصوصا في الدول النامية.